Te yau mate pƚpe vaera opavi oyoaviavi reta oime te negro jeisupeva te verde, te blanco oimevi te rojo oime iru mbae mbae retaye te amarillo jare opa oyoaviavi reta iìsevaeteiviko opa pyoavƚ oime kuape yandepuereta yande yaesa yauva jaekomoime opa yerua ndie oyeavavino